Laha zaho zô ro handeha hiasa, gny raha ndesiko: manday saky aho, de manday fanjava, manday stylo, manday bloc naoty, manday telefôny, de manday ordinateur.